أول شي نشوف الإضاءة ديما- ديما، خير الإضاءة الطبيعية خاطر تعطي وضوح وتوازن للصورة، وبعدين نشوفو زاوية الصورة ، <hesitation> نجرب الزاوية مختلفة باش <hesitation> تلاقي أفضل وحدة مناسبة عشان تظهر الملامح، وبعدين خلفية لازم تكون بسيطة وما فيهاش برشا، تفاصيل تبرز <hesitation> الشخص، التركيز نركز عالكاميرا عالوجه بتاعي باش يوضح الوجه بتاعي ،والراحة خليها مرتاحة بضحكة خفيفة <hesitation> تغير الصورة بالكامل.